أفظل <hesitation> إنه تكون عندي قدرة على الكلام مع الحيوانات ؛لإنه-س- بيكون يعني شيء جميل -فو- ،يعني أفهم أفكارهم ،مشاعرهم ، والتواصل معاهم هذا يمكن أن يفتح آفاقٌ جديدة للتفاعل مع الطبيعة، يعني ويزيد من فهمنا للبيئة، بينما التحدث بكل اللغات مفيدة أيظًا، لكن التواصل مع الحيوانات له تأثير عميق على حياتنا، وعلاقتنا بالعالم.